أول شي، حط البيضة في ماي بارد على على قدر. بعدين حط القدر على النار وخله يغلي. لما يبدأ يغلي، قلل النار، وخله يغلي لمدة عشر إلى اتناش دقيقة. بعدين شيلها وخلها تبرد. وبعدين جشرها وجيب الصحن وحطها فيه، وكولها.